والله مرة شفت شغلة ما تنسى واحد كان بمطعم مع زوجته قبل لا يجي الأكل طلع لها رسالة صغيرة كاتبها بخط يده يقول فيها شلون هي غيرت حياته وخلتها أجمل <laughs> كانت شيء رائع مرة البنت دمعت عيونها من الفرح وكانت تضحك بطريقة تنصف-تنوصف حسيت في موقف مليان مشاعر بسيط بس واصل من القلب. والرومانسية الحقيقية التفاصيل الصغيرة مو شرط شي كبير.